دا به ډیره سخته وی چی زه ځان د نړېدلي کور په منځ کې ګیر وینم. اول هڅه کوم چې آرام پاتې شم. په شاوخوا کې ګورم، که کوم سوری وی یا دروازه خلاصه وي. غواړم په زوره چیغې ووهم، کیدای شي څوک مې ږغ واوری او کومک راسره وکړی په ځان به باورپیداکوم او هیله به نه ختموم. د ژوند لپاره مبارزه کوم، تر څو څوک راورسېږي.